ال يعني نهاية الاسبوع يعجبني انه استرخي انه اظل بالبيت نطلعلنا فلم ناكلنا اكلة نحبها تجمع العائلة نلعب ورق هلاشياء